जिरापनी लंभी गर्दन गणों फायदों देवे। है नी, एक तो उँचा-उँचा पत्ता खा सके और दूसरा जानवर में कोई भी लंभी गर्दन नहीं मिले। दूर दूर तक एकी गर्दन से या देखी सके। सो कोई खत्रों आवे तो ये पहले से पहचान जावे और लंबाई में और लंबाई में जो गर्दन बड़ी रहे उससे उको बड़ो फायदों होवे कि वो एक दूसरा जानवर का टकराई सके। तो कुल मिलाई के जिरापने लंबी गर्दन से गर्दन तो <hesitation> उको खाना देवे पर सुरक्षा और ताकत भी मिले।